:Mor :on 'dhu-dih :an-a'a: 'blii:, :mor 'dhu-dih :an-a'a: :blii: 'nyne, :mor 'si :gwlor 'dih :mor :on wele-eh eh mu 'de :yi. :mor :on 'dhu-dih :an gbalor, :mor :on 'dhu-dih or 'nyne :mor :or wele-or or mu 'de :yi. :bee 'jeh :ne :daa :mor :on 'dhu-dih-eh 'nyni :mor :on wele-eh eh mu 'de :yi. <hesitation> :mor :on se-eh 'da :eh :se 'de yi-', :mor :on se-eh 'da eh :se 'de yi 'i, jorwor: :mor :on 'da-eh, :yee' eh yubo-eh :on :ne 'de 'gbu weh :yee' :mor :on 'da-eh eh mu 'de yi. because 'nyne :on 'dhu 'dih-eh me-: :on 'da-dih-eh, :mor :on ne dha :dha :daa :mor eh :ne 'de nao' :mor :on wele-eh eh mu :on worn-' eh mu 'de :yi, :eh :moe :on :ne 'de 'gbu 'weh eh mu 'de :yi. Because 'nyne :on 'dhu-dih-eh me 'o. so it means that,.